Haaya lugha hii yakwa ngiikundi kwa sababu ngile wonika nkaikolya ngishike iwonika ngishike ikolyaa. ngaifu mamaa akwa na na tata akwa wakanvesa kolya umewonika hashee kaamba asa- dwashe waatra mwana fi sho mla? Waatra mwana aklifu. mwanaa aklifu yee shameesha msheku kambia haya mama akashikembia haya mama lugha iya ishandu ili sauti ilya shandu ilefuma ikava nnyo valeng- vanglea nayo mpaka handu ngileshika ngava mnndu msheku ndi ngakunda naani ngasha <hesitation> iininda shule ngeeshwa ve tetra kiswahili naani ngabadilisha <hesitation> kidoko lakini ngile furahia sana lugha ya kishaka kwa sababu ini kishaka chakwa ngikikundi nangeeka nacho kwa wema kabisa. kwa sababu sha mndu utramesoma hee shandu wekira wekira saasava lau nu ngeresa chafo cha kiswahili kabisa. kiswahili chafo ife ukaamba ulitreta kiswahili nafee ni mshaka weu lasima uhenye henye utretre uvishwa. utretre ki. usande ki ve kseka heri waetreta cho ulekunda cho mungu alekuhumbia tangu wawonika kwa mamaa afo na kwa aye ashe na ngaveendelea itreta kishaka. <hesitation> ngengere ikunda kishaka chakwa mbooha tiki. kaindika ning'anaie kishakeni tukengere ng'ama. tuke engere iburia na geyo shandu twe shiinda. tweshiinda mmbong'oha tukaiyana kaa faatro na ungi kaa faatro mpira umeshika? Trukaamba yee ka umeshika honde u tundukau tukahansa irunduka mbooha kishaka titki tutreta tiki kwetre handu tulemekolye kiswahili fo Twra ng'ania fo mndeni masaaleni fo ushakeni. trukae kaindika vashaka kwetre handu uliinda kwetre fo kwalolya mnndu afuma mnjini uveetrisha kaamaba haatri le mnndu su atratudue samu vavaakwa onde na ungi kakuiya karia ulya weva nai mtiiri. weva mshamba mpaka indihii sho maayo trukammbesa haya onde hu trukasero trukeenda tukavakolya twreveetikira kishaka vakaamba kunu aatri kwetre vandu ve treta kiswahili fo lau mlya naso twre shaamba ye tulaaishi kiswahili lakini twre tretra fo ni kishaka triki truve dukan nacho mpaka trukaansa shule trukeenda tukasoma. truveenda so shule mwalimu katrukaba truvevai tretra kishaka kwetre iaamba kiswahili fo. kiswahili kikaanasa trume ng'ana kaindika kishaka chatrukolya saidi le ngekikunda ni kishaka cha mama akwa aleniinga kwa sababu dachika yi cha niinga elimu twre taamia hao mmba ndwe mbong'ooha na msheku trukave traamia trukaamba twakora ki lau shekuyo shekuyo akaamba tukore ng'ande ngavaiya linu tuleiya ng'ande iya linu tule se wai tukore mtango. mtango tukaria tukalya tukakora trukanywa na shai maisha amotru akaveenda triki trukava ni kutro tro tulaveiendeliaaaa twre endelie trukakolya shekuyo aletruininga malesi mesha tiki mamaa amotru kaamba yee ulekolya maami msha baaasi amengareilimaa mwanasu akwa akilifu alimtretia atri kila saa fe traamia mammi so akwa atre roho nnsha na mamaa kengere ikunda kaamba baasi u yayo kwetre ndo choose se nlaakia amba fo kaena shekuyo amwanu naso kakunda ikaana shekuyo tataa akasha Twreshoova sho kerishaa faatro amesha inetrema kasha na chikwaa. kasha na chikwa kioshe katwraa ha nshjioo trukeenda trukaamba shekuyo alitwraiya ki laulaye katrutrambura matrende mbong'oha oumoshi trukamereshua chikwa mama eeeshi fo. tata eeh shifo trulilya chikwa cha mashekuyo trukaangua moomu moshi truka siilya trukaamba mhhh! He kumbe shekuyo nikutri amsha sio twremkundi shekuyo kuliko mamaa trukahamba sia truvemmbela mama ndyo shekuyo etruininga na trukamkunda u trukeenda shekuyo akatruiya ulinikamtreni ku trukammbesa trune mveela mama we ili truki amanye twrakukunda oli wetruindelie kachikwa basi mama keenda kalya kaamba ehee! Kumbe nncho watrishieni shekuyo kutro naani mfiri ngasha <hesitation> ngesha nachakwa trukambesa enda ukasha nacho twre kukunda <hesitation> kutro baasi tuka siilya trukeenda tweshi trukeenda oh mengeleni trukeeshwa karibu valigolisha twe tirima ah bereti baba, ha bereti mengeleni shovele trukaomka saailinga vasha lo maayo trukeendelia se ikaba mamsherau tuka kaba majero trukaamba haatri ni- ni- trusengetra uleshi trulaawoni aatri nasha akolye kwa mburu kwetre mara fo. asha akolye matrava tume temua fo hi! Jaman onnde tune trema fara fara fara na katru haa trukanne traamia na kulya cha motru ng'ama atratusetia na atra tukabe trukeenda tuka temua matrava tuka maa tukatwra moorunduni. moorundu mara aili atratu trukasanda na matrava na mahesi trukahasa hasa trukeenda tuka fungia kwa mburu, Mburu yo yeela undusha tataa akasha akaamba kasaakwa fi alolya linu msheku tukambesa ni- ni mwana ini arivesta ngane veeliya nife? Yee eeh baasi ila chakwa ngammbesa ilya chafo kikiulya tata niuliamba atroo ngakuiya wela chao kwa mmlya uishi iveelya finndo fyakwa hata nganywa kawari nganangwa ngiishi umbe na mburu see nuutra kwaajili ya ikiu ngiishi he! Mamsiise le ngishi ulikaama mamsiise ini masiise ana ni mataifa lau ife ni mamsiise na rina trule kutreelia ni mtori fe mtori ife uli msiing'ise sha mtori lakini akili yo injaasha sha nngekukamtra shule nduung'we ufe woola ikari kunu mviri kwakwa ngambesa ive treta tiki nndo kile kuima insomesha nnkiki sho mlya ni umbe sakwa msheku fi angaare veelya fi angaare lisa kanvesa dakika i urara korori kwtre irara irinda fo fe ni mwana a kisero ngambesa fi ntrambuke truhu nge sukwa ngambesa wee! Tata cho utreta lemwaa kaabisa kwetre ini ngikundi nndo sha choocho fo iningikundi nndo we ng'shauri kikaa mtwreni hatang'ama ngeenda kwa mmndu akwa hata ntrameenda ngimanye ngeshe endesha atra familia akwa ngammbesa hayaa u. kanmbesa ife ni msero kwakwa mlya ngammbesa aah ngemanya iva msero fo katika vana ishirini nfe wakilifu nfe walya wesha. uve msero kwakwa nkammbesa iyo ni chashi kanvesa baasi ili inilo mfiri ngefa aatri chaamba ki aatri lasma ngikimninge mlifu ngambia <hesitation> tata kaniinga nge kunda Kave ngevelia ifa akaniinga kachaamba nkaakanako va sasha vaka nuna. vaka nuna ngalolya atrii ni utiiri ngaruunda kasi ngiindelie dakika i ngili alysha shi ngimemaa iyola kwakwa ngemanya ngeeika atraa umelolya kaindika ngame lolya chakwa kaindi. ngime maailoa chakwa ngili ruunda ngikumba fimkaa, ngakumba finyaanya. ngakumba fi mbirwa fya mia mia. ngeenda nngoto ngasainda ngakaama handu kutro kutro ngakolya mndu atre shandu <hesitation> trema ngesia si tru ndo ngaambe daslamu ngili ngeneira iyembe ngatrema ngakolya besa yakwa yeendelia ngaamba haatri maisha haa le ngaamba ni- itraamia le nge nge ngenndo ngesambie mbekeyo hee yakwa ye nglya moshi lasma (voices) ngeendelia kutro maisha keenda ngatunsa vana vatreta shandu ngetunsa vakaininga vana vakwa vakava na afya vakasoma shule ndwee voose piu ni kwa sababu ya elimu ilya shekuyo akwa aleniinga le sangetra shi ngile trumia elimu laamba ni besa ana ofisi fo ni elimu ilya ye sengetra na itretra na vandu undusha na ivatraamira kaindika nndo truulile mwankwa trurore kwansa twre sengetra va mama sha veshika tanu umelolya twraanse ikora chao kilya cha motru cha samani trukamme kora chao kilya cha motru cha samani kikava na ma mndu kakilolya kakikunda trumanye naso tule ruunda akili ya maana lakini kaindika leu trukundi utraamie na vamama ve shi iriaria mbe. mama eeshi kora ngara rimo. mama eeshi koora ng'andee. mama eeshi trumbua mboka. mama eeshi iandaa chao chama tata Chao cha tata kikatakiwe kianadaliwe tataa akasha kaa ncho vana va sikuhisi vatrekolya vammi vamwao vatramie kre hata chiyo ukafuma kasini umfikirie tata ulya twre muwaa tata moni mmbaa namshi twre shaamba mmifo tratra moni mmba naliilya choki na mashambe twre fikiria shwe we sengetra handru kang'ata fe mliwasa liwasa ili arisike ili akasha kaa katraakua atri kwasaakwa ho mezani hatra kakolya haaesha nafe ne seka mfiri akundi iatria kwa mnndu neshaatria fo neshaamba si nginsambie kulya kaa kwetre handu ngeelya na ng'fume kutro kutro tuka kolya maendeleo ooho nemesha ibembelesa mmi afo tata katreta trong'o naafe uya shi umelolya. uyashi usaakwe kwansa cheeva atra lau mlya nndo ki atretraa haatri ncha loli au ncha chashi ukakolya ncha chashi we sia si ukakolya ncha loli uk- uka kaa ukatramia mmbong'ooha mfiri wakolyaaa kanndo kafo kachao keng'esha wamkoriliya kwtre saasaa <hesitation> kuhiya nshioo traamia haatri mlya nafee ulehe na fe wesha mbong'oha uk- ukamsindikisa ilya mlyandi shi mpaka ule faku faku valiyau ukamsindiksa matreta eeh vana valiendelia atraa nafe ukambesa aah shalinu twrashoka shoka kutravetre hata kabesa mlyayo trukala fo mabere yatretre hata shumbi lakini kaa kwamotru kuveeli kaa twre kaa na siri utralolye mndu amanye twala mabele yatrate shumbi fo baba yo kaamba kaindika twreeka hatra ngammbesa kaindika ife ng'ama kwa- twri ini ngiliinda kibarueni na fe uliinda kibarueni mfele

Mburu nngavandi ye kaindika mmburu ingvandi ukinayo sho badala yekumba truka kolye besa we! Ukumbe vana amotru vevaa na kwasha koo ukyaa haatri. kwasha koo na so twa etrema sho mmm! Traiamba kwasha koo wauya nso trulatre akili ing'ani kutri tuaambe kwasha koo utraveta mnndu asha mjini ummbese kikombe chaaatru kakuininga mia ivili la linu ndra lasma truinde kamotru baba yo akasha mwana aah mndru asha na kutri nalesha na sukari shi so trune hemba hemba fo kaamba ife mfele fe wa kusukulia ukaatria kunu ulekundi kunu kriri kammbesa ife ulengaambia ini ngieve eva manake ngetre elimu aamba nginnefungua ofsi fo ngile nguindelie ngiveelie vana. kaindika wamba ngiiki atra kambesa baasi kama nikutro lee vaana trusaakue kannde mburu nvandi kaichyahoshi mashiru echyaamwana aammaafo heeki fo kanne mafutra aha samli trukachiya sufria ah amdeve aili katrumbwa trumbwa mafutra alya kulyaa ndooni ah mburu ilya avanda trukailya kulya masamlini katrumbwa fipande nyama nyama kafitrumbua fipande fipande fipande katronsila kulya mafutreni trukannde inungu kuvetre inungu litruungwe trukaikafo kodu wakatri wo kuvetre maplastic fo kuveetre nuungu la motru leikya mafutra <hesitation> kora ya vana vatrafe nshaa. Inungu lo truka hasira fo nyama ilya. tuka asira fo na maftra alya a samli trukatra ikaholiya trukafungiia itrava hoo dooka twre fungia itrava la- la uturku tumboni. trukafungi- tukavaara kidonge ike ikatri ikalainika sava sava trukande mreva trukafungia nuungu ilyaki. Trukammeefunga trukaikya aatro kwetre mmndu eyala faraa fo Ukaatra mpaka mpaka aholie lakin oh trulilya lya ii kunu pemebeni nyama ilifo vana twre shiinda dukani ioola nyama, mburu twre funga mfiri uumu umu moshi baasi vakaamba ye uwoni fo tra unevetra vandu vafuma daslamu truvevashinsha mburu nvandi na vana varewe kwashakoo ilyo tuveeliya mpaka mweeri wa kumna mbili vakasha vakakolya mburu ili. imeva nsha ngammbesa ife ulaiveelya na mleshi avarimu ngambesa hii! Mleshi avarimu. nkambesa ini mleshi avarimu nangelikuiya mwana neelya ki kangvesa uruu ngilennde masarau nfi we kaa na mlifu fi- ke mfele fi dakai mwenye klooshi cho utre umekaang'anacho kabla ntrateta ngesia sii ngamanya kumbe ngatreta uvishwaaa kumbe ngivetrakiwe ngimjibu hatro fo ehe ngasia sii ngeenda rikoningooshe iru na ibarisheshe ngisile si ngetreta fo ngemsaakulya nali ntretia se uvishwa ama ni kutra kanvesa kiku wa wasawasu mlya ngi wasa fo mla ni ini nge fikiria tiki maisha a mwana amotru veeshi hatra trumanye tweela ki <noise> twre vakamtra atra shule kaamba wi ife ulifikiria yoowo hoo ukefikiria atro ve shiitimu saa fo tuinde tiki shandu twreshii ng'ama we turora nshia baasii trukeenda ikava nikutro na iru lya ameniinga ne treta undusha trukeenda fo mmndeni tuka haa kahava na dulya trume haaa chikwa cha motru kloosu we chikwa cho che hewa kiava cheewa parara fe atre ipande naani ngitre ipande vana valionsha va trumavtra vali trute ikonondoo na su konondoo trune haa kahava, Trukenda fo mndeni truka trumua, truka trumua, truka trumua kikeeshwa trukasha tukalesira, saayo mfele le sha va ukya ukeenda kaa ukanepimsika kwani kasii ni ya mndu we mbesa truruunde ruunde we niuleshi wakulema ihashi uliamaba na honde kaa? We kaa kwi ifesho ngekaaku shingeka tansania ni kenya ngekaa kang'vesha mfele su we shaamba we kaa ku ife niwaaku mlya? Ngambesa oli waamba ifee ni waaku mlya? Nafee kaseka naani ngaseka trukamaa keenda kasambia maako, keenda ibohoreni neshaamba kabohora anenywa kidoko mmeku ashoka, wekaari umuima ibihora mmeku umtretie wakiwa inywa ibohora ng'ama uuwe nndo chela kanenywa ibohora lakwe kashikaa saa imi atri na chao kili nndo vana vali maa ila kasha atre na koko he lakwe. osho mfele mwesha nalo ini ngeenywa mbeke fo lekan naani we aah si ngichie haatri ng'ama ngesimua oh kande sia ngikware ichya ooh undusha, kwarekoria fo mringa wa mtremeni na sukari nkwaree eka fo ng'ama ukanywa ikonondoo li ukamaa maisha neshi indaa nekuiya haiya mfele akwa kumbe nikutro, ukaikya mringa wamtremeni trukannde mswa trukasa twretre mkesa trukasaa mkeseni ruu ruu ruuu trukakora ujiwo truka resila tukatra ukaholia trukaikya na mswa ulya ho twasaa trukasanda fo na dadii ilya ashanayo trukamwaare ichya ho ikonondoni, fenishiinda nganetreama saayo wa mware tengenesa aatro tata neshiinda fo mndeni katrema katereka nnda, Kamaa kakata matai kamaa akeenda u ame kata kataa kakuhaa mama amamlya? Wooo uvehamba ki sho mlya saa hiihoi washooka usho kwalolya washoka nshio pumsika kidoko <noise> kemaa umekora maru aili ah kitaraasa ini ngakolya ulyafo nga kware ikya ho mlalambo, mlalamboo? Yee, kaindika mlaambo mlengaree osha ukasiika fo rikoni ngamanya mmi akwa soosuakundi maru <noise> meooshe ngambesa haaya kumbe kuvtre mmbesa ngara mwtreni fo, ngambia hayaa ngeenda nganvesa sia ngile triki mla umeekora ndi chao nchao tiki uvaali, oh ni wailima inkoria ngambia haaya u kalya maru akwe kamaa ili la kitrau la chasika kitrau ngamba iveeli maruu eoosha ngambia yee ngeenda nga shakua kanyama kakwa. viiri vakatiwo vandu vetrika nyama mbiiri sili fo mmba ngannde fo mmba ngakolya uviiri itre nyama ishemshe ngasaakwa uviiri ulaatre nyama hooule na mmeku akasha lasma atrumbue ho kipande yetrafunia na iki. ikabidi ngiukye moshi ngishike ukyeni nganenndo nganeosha maru fe alifofo, anesengetra kachao kavana ni kibarueni ali naani ngasha iiola maru akwa aana ini ngimela oh limu kasha naeli tanu ngalya oh limu nganetrumbua oh nyama. ngeenda nayo fo mndeni nge trafuna vandu vakamba mlyale mfelesu we mlolya kilamrifi eatre shiinda kwa mmndu halafu vana vakwe vatreshiinda kwa vandu alafu valivasha atri val vahoo fo Mmiakwe neshiivan vammbesa anaheva nafe ukolye sha ve baasimfuruumuvakatraamia varini vakammbesa omlya le ili veshaamba laumlya ife mfele afyo <hesitation> fuma fo vanavafo vane buria kwasha fo alafu mfele afo namvandi kuliko vafele veengi wetre maana vaki, kammbesa mfele akwa tangu awonika amene vande foo nemsing'ise alewonika fo kilema nanaga nale wonika fo kilema nanga nimlolye handu neongerereka ehe mfele afo dakika yi nemvandi amebadilika utravese siri akwa fo enda netrunsa mfele afo naani ntuse mfele akwa lekan naani vandu veshaamba mpaka we shiiva ukakolya besa ukaendelia mfele. enda uneheva <hesitation> ukolye kwani ngareuwa we shaamba mwiisi ni arobaini vetra arobaini ikashika vanre, umanye ngareuwa kwa ajili ya vana nndo chi ulinglola nchoki mmeku kava ne hongwa navo na vandu vakaansa esha u, olae sho umemanya ife tata afo- mmiafo unduhu ameva na uruka ruka kwetre mndu ne tramia nafe dadini kila mfiri ngammbesa uwiii leka atraamie nafe kwamba are ho kidoko are ho kilamla mmi afo etre mndu eshiinda kibarueni na yemebe kila mfiri, eshiinda fo masekini inetrema mara iki eende mriimba hanetrena na yembe nchoki etre mfele so amkunda kama etree te kaindika ni mmi akwa ini ha am- hammba ngiishia tra kila nndo chavana nginuusi, kaindika ngibaki ngilale kidooko au ngipumsike kidooko tiki ngiinde fo mndeni nhaa kaahava, ngakumba kahava ya makunya besa so se shiinda fo nsavana Kwalolya chao ukakolya mfele su akundi ilya ho kidoko mleke aale kwali mmi akwa nchyo ngili nafe kwakunda kakunda fe eende nafe lakini chyo nge trambuka nafe taraatibu, tweburia mbooha kukacha kilamndukeenda njia yakwe kolya neenda njia ya mndu mfele na wookye kwahiyo anglolya ini shi mfele fo auwokye, lakini ngemmbesa fo yeni kolya ife utre tabia ye saa kulya vammi va vandu shaur yaafo, kama utre tabia ye sengetra kiki fulani arara on naalya shauri yaafo fe enda isaakwa mmiafo nyetre ki lekan nammi akwa ngafatra mmi akwe ngammbesa fele utreni akilikangimbesa niiki? Wetre akiliyonki ife katrika maisha yo yaafo. ngambesa ehe uishi hatra namfele afo, ngambesa kuansia linu kalolya mengel i yakwa chauka ih hoyi <noise> ailolye sha kituo cha- cha polisi, ngoori vai vai fo wala ngoori ngive umka na vamama vaneng'vesa nnkundi fo ngetre hasira ining'vishwa ngakunda ngekuhira hata ibanga ngakuaribia kwachoocho utanfore hasira i yakwa fo lekeni nshandu nlaali ngangvesa sho mlya ki chang'ana atro nshio mama ama mlya aheaawa mama mage kanshio kamvesa su na mama su mwakosiana ki kangvesa au ini metreta matreta olenei- uleneaamba ulesha ukaniduva mmi akwa anetrambuka namama ang'anya le kwakwa trabia yo kwetre fo mmiakwa etre uhuru wa kila nshia netre uhuru neeshi natya mfele kaa na kolya alitreta na mama so hatra amlemba amniinge miambili ashe andelie nivo veni veeshi lakin ini na mmi akwa trutrakundi mndu aingiliehandu hae hava Hatar kutratre ndoa tatre mndu neingie suria yakwe kilanndo nikutro, kila mndu na nshia yakwe na mmi ulya keenda kaa kamtamira mfele kambesa mlya le niku ulefuma namfele su ngammbesa ehe tata su ngile mkolya etramle kilabuni aliburia na mama flan, kammbesa yekuhusu ife nfe ute tamaa do aburie naafe nakusudi utretre kamualulia ngofi kwamba he! Umatra kaundusha he kannduva kangvesa shimlya wahiya kimmi akwa mpaka kankaba ngammbesa ni ujinga wo wafo kiru wakisaamo wandu weechiinda mareni wakannde mara wakakumbira ho shi umbe ikafua moo! Ikasha ikabutulia mara mtwreni, ife mara kitwreni uleme nnde uleme butulie umbe fo nndo we traamia klabu ukalolya vammi va vandu nfo ku, truka haa vamama atratu vaa mraseni fe mama amamlya ulemeshwe nikutreta ehe mama su amntreta ehe nsoosu nku afuma iyaamba mmi akwa <hesitation> kaa nana mama fi lau, kaamba enaamba ngekaa nafe? Kambesa yee baasi ngiliongera mapensi kabisa kabisaa nndani kabisa mmbese tata su nginaishile taangu atata akwe ala akili atrafa tro tulemlolya tata su mpaka mfele aalikwe so tulembesa enda mmba fulani and aneaalika ife niku wafuma waamba ngitrambuka nafe nalii nngoto nimenywa nafe bia naga shi umbeke se fo nbiaa kambesa kaindika nsho mbie mfele ngabesa mama kolya wetre nafasi yenywa bia yongare mlisha saa sava anagwe iyo avekundi iyoola natra kunu mmba mama ulya akaseka seka, natra mmba? Ngambia ye uwi Katrammba nlo nlo nsoosu fe anemuumisa undi ngammbesa tengaa namwaa lau lo mlya kamuhaa ukundi aki lasma vae na raha, ale raha ngambesa tataa a masawe akangvesa mashirima kambesa enda nela raha yo tunguu lakini usakwe kavanjua kibande kashika seeri haatri uvetrisha umeanguka ushe kaa uishi vafele valaali fo kangmbia ee, vafele veshoosha nyama va veshoola nyama vakaichya fo sehemu ya siri yamwao kutri alafu vakakuniinga fe mndu msero ukantrekuwa, kangivesa nloli? Ngambia yee kambesa ngileeshwa lakini ngile ikya mtwreni fo ngambesa msakwee kweshawa mnndu mfele akuiya nshioo, nshioo usakwee, iningiliinda se fo ngatra tolo mfele mwanakwa nnde kokocho kamniinjya ngatra taba kwetre alaya eera atri ukaichya aatri vakakumbira haatri truka trumbua atri, trukatrumbua koko kammbesa ifyoo, kikingilikolya chasaidi niiki mfele akwa ngambesa shauri yaafo, ngambesa ife shauri yaafo <noise> kama utreeshi nndo ukolya ho le fe wemanya moni kangvesa, mwisho ngenywa ngehauya se ngambesa ulekolya ulihemba do uli wavyaamua atro kangvesa eyeye ngeve hemba fo shi kolya uli na mndu mfele kasha katraamia truhu kavichya huwaa alafu ukakolya ulitamani tayari umetronia motroni, kwaicho ngilakikaarisefo kangivesa haya mashirima ondee onde ira kihindo tule vyaa mara lekana na `vandu vo tukalevyaa mara trukakomaana na mfele so mmeku kaseka ngamanya ngaseka fo ngakaba kidalya ngasua, ngikundi itrambuka nammdu seka moni fau umbweni mndu su kunu koongo fo, ngahunduka <laughs> ngambiaa ahaa Ngambesa mshekusho trunda mareni hondre tune vyaa voose piu maana yo ngiishi tata ulekundi itreta nafe utrohove tretraaa, mama ehe choocho ulinisengetra nchoki ngambesa baasi kolya uishi ngilikusengetra lekani nafe tangu loo kwetre ulya teni yakwa fo nii itrambuka moni, trukeenda mboha mareni mfiri wo ukashika, ngambia le laulya masawe le ukaringa mndu mfele ushi kwetre nndo kisha fo ini nganndo bwana ngeera ihoondi koondi cha mringa, kuvetre madeve fo kikoondi cha mringa ngiire kikoondi cha mringa <hesitation> kangvesa ili ngilikusindikisa <hesitation> msero so e treta naafe mi ngili kukamatra ngimelolya mndu mfele naani ngilikusindiksa <hesitation> mringeni <hesitation> alafu ngimanye nfi aleki, baasi ukansindikisa he mringeni vavakwa naani ngaichya mnduakwa wa ngimuishi wa karibu ngammbesa era kisambu cha nyama <hesitation> kifunge undung'usha ule nyama kilo twra mtini andu fulani ngishi tata anisindikisa mringeni ngeshaamba aliniringa ini asaakwe msero e treta naani, ngikundi imkomoa linu moshi, msero ulya akatwra nndoni handu wetre moorundu kakaa alaya dooka sha nndo hatri nani ngili hitra lau ngili na tata tulikaba hadisi ngitre kihondi amentrika mringa mfe antrika moni trume ambira kihoondi, kihoondi kilya chakwa cha mringa kitre mtwreni, ngishike alyaa ngampasia kama truseka heeehee truseka na mmeku trukeendelia na mmeku truseka mla kulya dooka mtrini aktonsira kibangara kulya nndoni, kulya kihoondini mringeni Baasi u ngamanya kimeeingia sava, trukambie onde huutrukeenda, trukeenda. trukeenda trukeenda tukasika kaa, tushike kaa aaah antua kaindika ili uvenringa ini kwa fura walolikana wake umelolya, dua nyama yo kunu mringeni ku yafuma dakika yi kambesa mfele kwansia linu ngila ikaari ikuringa fo mwanakwa ngammbesa mwana fulani ngambesa twra dooka ngamniinjya besa nanoola nyama nakusudi ngiku komoe mojakwa mojautre iringa mndu mfele ini ngilie kupa uhuru ufe wangvesa. linu umemkolya linu nimekukomoa kata kangia mfele lo mfiri ngesha se naangilikuringa bila wajiringa moni ni muungu moni eeshi ngammbia nikutrou nikutro umanye na umanye vafele vaevaami kaindika ncho ngilekuiya hata ini ngemanya ikuringa fo kwa sababu bila imani yafo moni kwtre nndo ngemanya itrumbua oh fo ngambesa imani ncho nndo chafo we shengera chi nda atri kiuye kunu kive atrii lakini wataka ifatilia vandu we treka kangvesa baasi trukainingana mkono trukaseka tangu lo ngileme lolye se mmi ekuduva duva fo na kiki fo, onde truinde mareni mareni onde nimevyaa mara handu flani onde une konda niive konda kwetre mbalanga neeshi aleoola ukuteni, iningeenda ngambesa ife uishi itrumbulia mbala fonnde mkasi ngatrumbwa. ngatrumbwa. ngatrumbwa ngafunga kangivesa ini shi kutro ngetrumbwa fo ehe niiki watrekwa nafe nimndu msero kaansa invesa ife dakika yi ukundi iva kwetre ngilachi kundi fo mfiri wa maareni weenda moni Kwakua ngeshiinda moni ngambia ilimradi finndo fyakwa fitrafe nnshaa, trukeendelia ifunga kutro, trukeendelia kutro vana amotru vakeenda shule vakasoma mpaka vakeendelia vakawa vanduvatwre vakasha daslamu naso truakavedua daslamu dakika hi trukamanya kumbe daslamu kumbe kwetre nndo kishafo, usha wamotru ni kulya kaa mara katratru maanane ukeeshwa nshaa we huya mndu ukavyaa iru, ukeeshwa kiki we yaa oh mndeni kaveru ve kora kavari, wakakora kishunguru wakauaiya kishunguru mndu we nuuka na ibohora koosha maruaili wave nuutra lakini kunudsalamu utretre akili weeshi fo, basii trukabidi tuve trumia akili mbinu silya sa samani tukava twre shiinda haa trukoola fisamaki trukakumba. trukoola mamkaa amotru fo shambeni truannde daslamu trukavekumba, trukavenndo trukeenda sokoni mabibo faatro trukannde manyanya, fitunguu, trukaveekumba baasi maisha yakeenda trukave kolya besa dakikayi mungu akatrunndo trukoola handu hamotru trukeeshi maisha yadaslamu dakikayi trukakunda kaindika trukakolya he safi maisha mmm.